Ñy toetsy ny ñ'andro an'Iran añy 5: Misy ñy hafanà maré aminy ñy fahavaratsy tsy zakany ñ'olo, fa manday tsioky mahery mafana ro maiky ñ'andro, manahakan'izay koa ñy aminy ñy, andro manintsy, manintsy maré ñañy lafa avy ñy fotoany ñy nintsy, tsy zakany ñ'olo koa fa manday lanezy.